Jokua ko añete jupirako ipuere vaera yande ñamo patenta producto farmaceutico, yavai yande ñamae amopevece pe ipuere vaera añetete mopeti parte ikavi esa ipuere ma omo genera kua reta erëi yande ñamogänata vi je, erëi oime amopevece yande yavai ipuere vaera yande yamborɨ vaera ïru ani vaerama grave imbaerajɨ, jokua yavai